أتمنى أتعلم العزف على العود الع- العود يعتبر آلة موسيقية عريقة في الثقافة العربية ولما تعزف عليه تحس إنك قادر تعبر عن مشاعرك بشكل جميل ومؤثر، غير كذا العزف على العود ممكن يكون وسيلة للاسترخاء والتسلية ويكون حلم لو أقدر ألعب علي المقطوعات موسيقى في الجلسات مع الأهل والأصدقاء.